He a brogdi be, brogdi bjaa ngi biin waabo jondi, anyo ma: Biina yaa, adasi fmmaga, adasi fmmangi hembe, hee biñaŋ waabo ngina yaa mo njego. Te bidasi fmmangi fembe bingi mo bisibi, anín ngaaj alaanti ngaaj. Ndi jandi binyaa brogdi ma, adasi fmmangu ulaanti ma hee hi nluusi ajédi wélo ato wúsu fmmangi ma. Binsug, flee flee ma bingi bsug mo nge riŋinte, binan to hala yegili ma, binaman yaa: Ha mo bâbarew, te bii ggí njan biinwaabo, fmmangi fembe fmaafi binyíiŧinate, bihala. Te ndi bihalna mo fmmangi di ma, ndu ugí mo yaa antoodi ma, ato a súuña, a súuña undaŋ, ameesita a húbli uñuwe. Ndu uto yaa mo gwili gollo, antodi hembe umada libtina a wili ma húri yaa flee blúŧi. Aa ggi mada yuusni bgoni ma. Mma gi too bembe hana anna maŋi btaan. Te brogdi ma, biin waabo, be be nyaantina yaante gudi. Bângina gi mo a gigédle yaa bina yaa brogdi hala ahondi habo ahli bo, habo adasi fmmangu unín ma gí bo. Go gwili góondi ngi gwilin góondi gee ge anúmte te nyaa gee ggaaji ma. Wii adasi fmmangu unín ma, he wi ma agaadni mo, wee wa angiti núm mo, te he.